samkomulag er að takast milli Samtaka atvinnulífsins Starfsgreinasambandsins og félaga verslunarmanna um meginlínur kjarasamninga með fyrirvara um aðkomu stjórnvalda til stóð að fulltrúar ríkisstjórnarinnar kynntu aðgerðir stjórnvalda fyrir fréttir en fundinum var aflýst á síðustu stundu

yfir eitt þúsund kólerusmit hafa verið staðfest í Mósambík sjúkdómurinn breiðist

út eftir hörmungar sem eru taldar þær verstu á svæðinu í áratugi biðlar til formanns Verkamannaflokksins að taka þátt í að greiða úr Brexit flækjunni hún ætlar að óska eftir lengri fresti til að segja skilið við Evrópusambandið þrátt fyrir að hafa tvisvar sinnum hrapað niður af Hrafnseyrarheiði er starfsmanni

Vegagerðarinnar farið að þykja vænt um heiðina hann hefur rutt hana í fjörutíu og sex ár ég bý mér bara til tíma til að lesa segir ellefu ára lestrarhestur sem hefur lesið áttatíu og þrjár bækur frá áramótum hún heldur nákvæmt bókhald um lesturinn

að leggja lokahönd á kjarasamninga á almennum vinnumarkaði ríkisstjórnin boðaði til blaðamannafundar klukkan hálf sjö í kvöld þar sem kynna átti helstu atriði samkomulagsins

honum var aflýst nú rétt fyrir fréttir án útskýringa enn er verið að funda hjá ríkissáttasemjara og þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir

þetta tekur bara tíma og

það er að mörgu að hyggja á lokametrunum

líka verkfall voru á dagskrá í dag

sem vinna hjá almenningsvögnum kynnisferða lögðu niður störf frá fjögur til sex

ferðir á tíu leiðum Strætós upp úr miðnætti í gærkvöld var gengið frá yfirlýsingu um meginlínur kjarasamninga milli Samtaka atvinnulífsins félaga verslunarmanna og Starfsgreinasambandsins samkomulagið var gert með fyrirvara um aðkomu stjórnvalda í morgun var aftur mætt til ríkissáttasemjara til að vinna í textanum í

samkomulaginu forystumenn félaganna biðu allir eftir því hvað stjórnvöld hefðu upp á að bjóða hvað viljið þið sjá það er nú kannski aðallega í sambandi við skattamálin gagnvart þeim lægst launuðu sem við viljum sjá aðeins meira heldur en að var um daginn þannig að maður er bara með von í brjósti komi eitthvað meira ríkisstjórnin ræddi þessi sömu mál á ríkisstjórnarfundi í morgun í fyrsta lagi þá tel ég að það sé góður samhljómur um að við eigum að lækka skatta það er það sem við lögðum upp með útfærslan er alveg til skoðunar og við hlustum auðvitað eftir ábendingum og viljum svona stíga ölduna með því sem er að gerast á vinnumarkaði þannig að það er eitt af þeim atriðum sem kemur til greina að skoða ef að menn eru að ná saman og fundahöld héldu áfram í allan dag og fram á kvöld í húsi ríkissáttasemjara við Borgartún

kom í ljós að eitthvað var heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum verður efld og námsframboð aukið til að bregðast við versnandi atvinnuástandi vegna gjaldþrots WOW tillögur þessa efnis voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun hátt í sjö hundruð gætu misst vinnuna á Suðurnesjum vegna gjaldþrots WOW ef verstu spár ganga eftir og atvinnuleysi á svæðinu tvöfaldast á næstu mánuðum sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum hafa lýst yfir þungum áhyggjum af stöðu mála ríkisstjórnin hyggst grípa til aðgerða til að bregðast við þessu og voru fyrstu aðgerðir ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun

að hitta Suðurnesjamenn og við ætlum að vera í þéttu samstarfi við þá varðandi næstu skref vöktum þetta daglega og erum tilbúin að bregðast við í góðu samstarfi við erum auðvitað að skoða hvernig við getum aukið námsframboð ég hef verið í sambandi við Fjölbrautaskólann á Suðurnesjum við erum að tala um starfs og námsráðgjöf og líka hvernig börnunum líður á þessu svæði það skiptir okkur

miklu máli þá kemur það

einnig til greina að breyta reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna til hjálpa þeim námsmönnum sem hafa misst vinnuna og eiga hvorki rétt á láni né atvinnuleysisbótum heilbrigðisstofnun Suðurnesja

fær aukna fjármuni til að efla meðal annars geð og sálfélagslega þjónustu skólaheilsugæslu og mæðra og ungbarnavernd

að bregðast við því hverju eiga þessar aðgerðir að skila sterkara og betra samfélagi til þess að styðja við fólk sem lendir í áföllum

til blaðamannafundar klukkan hálf sjö við veðrum að bíða um sinn

komast í gagnið á næstu mánuðum og er ætlað að ríma við það að verið sé að gera samning til

grundvöll að víðtækri sátt

í tillögum

mikið magn lyfseðilsskyldra lyfja í umferð í samfélaginu ýtir undir misnotkun og sóun á Íslandi er lyfjum fargað í tonnavís á hverju ári í apóteki Vesturlands á Akranesi er tekið á móti lyfjum til förgunar rétt eins og í öllum öðrum apótekum á landinu lyfsölum er skylt að taka við þeim og greiða fyrir förgun þeirra það er þó nokkuð mikið um þetta er talið í tugum kílóa í hverjum mánuði á síðustu sjö árum hafa vel á fjórða hundrað tonn af lyfjum verið brennd í sorpbrennslustöðinni Kölku að meðaltali rúm fimmtíu tonn á ári inni í þeirri tölu eru þó einnig umbúðir

og hráefni til lyfjaframleiðslu hvers vegna er svona mikið af þessum lyfjum

fyrsta lagi eftirspurn fólk vill fá þessi

lyf og síðan kannski sjáum við ekki nógu vel afleiðingarnar með mjög marga sjúkdóma þá sérðu afleiðingar

inni á spítalanum sko vandamálið er ekki bara ávísanir lækna og það hefur kannski verið einblínt um of á það skráið þið eitthvað niður það sem að þið takið á móti nei við höfum ekki gert það ekki í okkar ekki neitt

að skila lyfjum í apótek er að mínu mati augljós áhættuþáttur í því að lyf komist á svartan markað nánar verður fjallað um málið í kveik klukkan átta á annað þúsund manns hafa smitast af

í Mósambík hörmungarnar á svæðinu eftir fellibylinn Idai eru sagðar þær verstu í áratugi skall á suðausturströnd Afríku um miðjan mars honum fylgdi gríðarleg úrkoma sem olli mannskæðum flóðum í Mósambík Malaví og Simbabve staðfest dauðsföll í löndunum þremur eru nú

átta hundruð og óttast er að enn fleiri hafi látist flóðin hafa áhrif á milljónir manna og fjölmargir eru enn á flótta erfitt er að ná til sumra svæða fjöldi vega og brúa gjöreyðilagðist í flóðunum og síma og netsamband er stopult

Sameinuðu þjóðanna kemur nú vistum til afskekktra þorpa ástandið er einna verst í Mósambík og þar breiðist

fyrir aðeins fjórum dögum voru tæp hundrað og fjörutíu smit staðfest en í dag greindi heilbrigðisráðuneytið frá því

séu orðin fleiri en eitt þúsund enn sem komið er eitt dauðsfall staðfest vegna en það skiptir sköpum að smitaðir komist sem fyrst undir læknishendur von

á níu hundruð þúsund skömmtum af bóluefni til Mósambík og á morgun á að hefjast viðamikil

forsætisráðherra Breta ætlar að sækja um lengri frest til að segja skilið við Evrópusambandið og

leiðtoga Verkamannaflokksins til viðræðna um lausn

sem Bretar eru í vegna Brexit

greindi frá þessu nú síðdegis eftir að hafa setið á tveimur fundum með ríkisstjórn sinni í dag í samtals rúmlega sjö klukkustundir þetta er stefnubreyting hjá

til þessa hefur hún staðið föst á því aðeins séu tveir möguleikar í stöðunni að þingmenn samþykki

eða Bretar fari samningslausir úr Evrópusambandinu hefur og brotið odd af oflæti sínu því hún hefur ekki léð máls á því áður að

eða þingmenn almennt komi að lausn Brexit kreppunnar lestrarhestur í Hvassaleitisskóla í Reykjavík hefur lesið hátt í hundrað bækur frá áramótum og heldur bókhald yfir árangurinn í dag

að keppa við sjálfa mig Hrafnhildur sækir flestar bækur sínar á bókasafn Hvassaleitisskóla frá áramótum hefur hún lesið áttatíu og þrjár bækur samkvæmt nákvæmu bókhaldi sem hún heldur um lesturinn

hún hefur meðal annars gleypt í sig allar bækurnar um Harry Potter og alla þína eigin seríu Ævars Þórs Benediktssonar en lestur er ekki eina áhugamál Hrafnhildar ég æfi handbolta með Fram og

hreint út sagt ótrúleg ég gæti ekki lesið svona margar bækur á svona stuttum tíma dagur barnabókarinnar er haldinn ár hvert á fæðingardegi danska h c Andersen litla stúlkan með eldspýturnar er í uppáhaldi hjá Hrafnhildi bara allan daginn hafði hún reynt að selja eldspýturnar en enginn hafði viljað kaupa þær enginn hafði viljað gefa henni aur svöng og köld var hún og leit svo illa út anginn litli snjókorn féllu

fallega hrokkið en um það var hún

nú alls ekki að hugsa allir gluggar voru og það barst ilmur af

það var nefnilega gamlárskvöld og um það var hún að hugsa þegar Dýrafjarðargöng leysa Hrafnseyrarheiði af hólmi fer ég og ferðast segir maðurinn sem hefur rutt heiðina

frá sjötíu og þremur það gætu hafa sloppið úr eitt eða tvö ár kannski alls ekki opnuð

vegurinn um Hrafnseyrarheiði á milli sunnan og norðanverðra Vestfjarða er ekki ruddur yfir háveturinn eða til tuttugasta mars og þá jafnan í meiri snjó en í ár þetta er bara brot af því sem að hefur mælst mest þetta voru mældir einhvern tímann tuttugu og tveir metrar margra daga

verk viku til tíu daga þetta er í líklega í næstsíðasta sinn sem Gunnar opnar veginn að vori enda leysa Dýrafjarðargöng heiðina af hólmi þau á að opna haustið tvö þúsund og tuttugu hvað tekur við þegar göngin koma taka bara við rólegheitin

ferðast og svona hugmyndir eru uppi um að veginum verði áfram haldið við og ekki alveg útilokað að hann verði ruddur áfram okkar vonir standa til þess að

hringleið og tenging við Hrafnseyri verði góð og greið

búinn að fara hérna niður á tæki sloppið frá því ég er það kom þó ekki í veg fyrir að hann færi upp eftir á ný farið að þykja vænt um þessa heiði ég veit það ekki jú ætli það ekki bara það

í flestum landshlutum í fyrramálið þótt hvasst verði á norðanverðu Snæfellsnesi síðdegis hvessir vestan til á landinu og fer að rigna með vesturströndinni annað

kvöld hiti tvö til sjö stig yfir daginn en víða næturfrost aðra nótt Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum

Einar Örn Jónsson

í íþróttum kvöldsins borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í dag að styðja við íþróttafélög í Reykjavík sem ætla að koma á fót

stund var í gærkvöldi í sögu úrvalsdeildarinnar í körfubolta þegar tvö lið sneru tvö til núll stöðu í þrjá til tveggja sér í hag í einvígi í úrslitakeppninni og lyfti sér í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í gærkvöldi spennan magnast á öllum vígstöðvum deildarinnar

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra boðar frekari breytingar á skattkerfinu sem innlegg í kjaraviðræður á almennum vinnumarkaði sem er nú verið að leggja lokahönd

yfir eitt þúsund hafa verið staðfest í Mósambík sjúkdómurinn breiðist út eftir hörmungar sem eru taldar þær verstu á svæðinu í áratugi biðlar til formanns Verkamannaflokksins að taka þátt í að greiða úr Brexit flækjunni hún ætlar að óska eftir lengri fresti til

að segja skilið við Evrópusambandið ég bý mér bara til tíma til að lesa segir ellefu ára lestrarhestur

sem hefur lesið áttatíu og þrjár bækur frá áramótum hún heldur nákvæmt bókhald um lesturinn þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir

punktur is veriði sæl